Kokwene oku penduka komuntu ohaku ikwatelele kuye mwene. Ano ethimbo limwe ohashi ikwatelele kiilonga mbyoka ho longo nenge monkalo moka wuli. Ngaashi nee kungame mwene ohandi penduka. shaashi ondili omunaskola handi yi koskola. nondina oku kala ndina oshinakugwanithwa ndi shishi kutya ongula otandi penduka nduuka koskola. nethimbo nee ndyono handi penduka ohandi penduka po ne. po ne yokoongula. ndi kwatelemo iilongadhalwa ayihe ndina oku longa manga inaandi ya koskola. Shaashi owu shishi kutya owuna oku iyoga. opo wuye koskola. owu shishi kutya owuna okulya opo wuye koskola. Opo nee ayihe mbi yi gwanepo owuna oku penduka ethimbo. owuna oku kala wuna ethimbo opo ayihe yi gwanepo. To penduka po ne. to iyogo. shampa wa mana oku iyoga noku zala. to ka longekidha okulya koye hu wuna oku lya ngele toyi koskola. Nomomukokomoko nee gwesiku. natango shino okulya. ohaku ikwatelele kiilonga mbi to longe nenge mpa wuli. Shaashi uuna ngele owuli koskola ito vulu oku lya wuli koskola. ano owuna oku tegelela wu zimbuke opo wuye kegumbo wuye wu lye. Sh- ohahsi ikwatelele nee kutya koskola ngele onda ziko kuyele nena. mokati. momukokomoko gwesiku moka ondina oku lya kuyele. ngele onda ziko ka toka osho ngaa natango ondina oku lya kwa toka Nethimbo nee lyoku lala natango. Okulala ohaku ikolelele neekiilonga mbi to longo. Uuna ngele ouna nando iilonga yoskola yilipo yina oku gwanithapo yimwe otayi gongelwa nando ongula. yimwe oyina ko ngaa omasiku. onkene ouna oku gwanithapo iilonga mbyoopo ngaa wuy pombete. Ito vulu nee okuyapo pombete omanga iilonga yoskola inaayi pwa. Oku kotha komuntu ano. uuna toyi pombete ohaku ikolelele nee kiilonga mbi to longo. Ngele oweyi longo kuyele toyi pombete kuyele. Ngele oweyi longo kwa laata natango osho ngaa pombete owuna okuyapo kwa laata. Ano oku penduka komuntu nokuya pombete okuna okwiikolelela kiilonga yoye mbi to longo.